Taìŋ lii Ìbolȧa, taiŋ nii sȧaŋ lii naŋ hnè, mìŋ yaȧ mììnyɛ̀ŋ jawa, taìŋ lii sȧaŋ naŋ hnè mìŋ yaȧ mììnyɛ̀ŋ jawa, mìŋ naŋ nɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ jawa, tȧìŋ guùŋ naŋ naȧŋ haì mìŋ nɔ̀ŋ kɔɔyɛ ka kòȧ kùɓȧ mùnlòmunlo, wɔŋ kùɓȧ mùnlòmunlo lii tiŋ mìŋ gɔȧȧ, mìŋ gɔȧȧ kùɓȧ wii nyȧȧŋ nɔ̀ŋ tìyèe tìyèe, nìŋ jaȧ motòɔ sùȧ nyȧȧŋ tìyèe tìyèe, mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ dè, mìŋ naŋ naȧŋ tɔɔtù, yèè anyùùŋ nyaŋ naim hȧȧ feìŋ nyȧȧŋ mȧŋ nyìmȧŋ nɛ̀ɛŋ le, kèè ìbolȧ lii kpȧi gbee miɔ̀ŋ naiŋ jèè sùȧ, wo jɔ̀ȧ jȧȧkɛ̀ɛ̀ miɔ̀ŋ woiŋ sɛ̀ woiŋ jèè sùȧ, e fè sɔ̀fɔ, nìì lɛ sie mɛ̀iŋ naȧŋ nɔŋ mìŋ jaa dòmaìŋ fɛɛ mɛ̀ mɛɛŋ, nɛ̀ŋjeɛ̀ kȧìŋ nɛ fèiŋ jè, òfoo kȧ dènȧŋ bòli, ɗɔɔɛ̀ bȧa ngèè maŋ naȧŋ dènè bòliɛ̀, mìŋ hnè ɓɛ̀ salì ka dènȧŋ bòliɛ̀, ka kȧ kìlè ka dènȧŋ bòliɛ̀, yèè maŋ sìè gbiŋ motòɔ sùȧ maiŋ kɔɔ̀ maiŋ gbìɛ̀ŋ ko saaìŋ, è naŋ naȧŋ hnè, maŋ hnè koya lii ka yɛ̀mɛ̀ nyùùŋ nyaŋ ȧim nyȧȧŋ nyùùŋ diɛŋ